في العادة نحب نكون مبكرة لحد نوصل بدري جبل الأشخاص، لكن أحيانا الظروف <hesitation> تأخر الواحد، لكن نادرا نتأخر، بس دائما نحب نكون بكري ونحب نحترم المواعيد.